जब हमके उप्पर चढ्ना हुइता या उप्परति तरे उतर्ना हुइता तउ हमके पाइँक जरुरत पर्ता । पाइँ कहलके एक ठो साधन हइ जउन उप्पर चढ्ना आउ उप्पर ति तर उतर्ना सहियोग कर्ता । पाइँमे खड्ढी कड्ढी बनल रहतियाँ ताकि हमके उप्पर चढेबेर या उप्परति उत्रेबेर सहजिल होबे । जब मनै आँटा ओला घर बनैतियाँ ते उप्पर जाइकमारे पाइँ डारेक पर्ता । अइस्तहिं करके आजकाल्ह ते बडे बडे पक्की घर बनगेल हँइ बडे बडे महोल बनगेल हँइ ओमने चाहिं बहुत बडा बडा पाइँ डारल रहतियाँ । हइस्तहिं करके पाइँ सट्हा आजकाल्ह ते लिफ्ट डर्ना चलन हे आउर बहुत ठाउँमे ते मेसिनले चल्ना लिफ्ट फे या मेसिनले चल्ना पाइँ फे डारल रहतियाँ जेम्ने जाके ठरहिबो ते उ अपनहि सरसरहुँस उप्पर लैजिता आउ यदि तरे उतर्ना होइ ते फे तरे ला देहता ।